सबसे तेज जानवर में अफ्रीकी चीता के जानल जाला, काहे से कि चीता कुदरती रूप से बहुत तेज दौड़े में सक्षम होला। ई सब कुछ सेकंड्स में ही सौ किलो मीटर प्रति घंटा का रफ्तार पकड़े में सक्षम होला और सबसे धीरे जानवर में स्लॉथ नाम के जानवर के जानल जाला।